لازم طبعا افحص الماتور، افحص العجل، الكاوتشات وافحص هي مشيت كام كيلو عشان اعرف هي استهلكت جامد ولا لسه فيها الروح، لسه كويسه <noise> افحص العربيه من جوا لو فيها خبطات، لو فيه حاجه مطبقه، افتح الكبوت بتاع العربيه اشوف الشكل العام كويس ولا لأ.